siwato sara météo gaan nak guloob mama bégaan bugaan éwato éting tiiŋ: gatiŋee, nujaal bu furi, gafaak énaaf, bo furé; siwato sasu so sasé.